أحب أتعلم اللغة الإسبانية, <hesitation> لأنها لغة غنية بالثقافة والأدب, وتفتح لي أبواب أفهم دول متعددة, وأتواصل مع الناس من خ- جميع الجنسيات المختلفة, كما أنني أستمتع بالموسيقى والسينيما الإسبانية كثيراً, <hesitation> وهذا بيكون رائع جداً لو تمكنت من فهمها بشكل أفضل.